<hesitation> د نړۍ د هر مذهب مذهبي کسان ممکن د ښو اخلاقو درلودل تر خپل دین پورې محدوده کړي، خو شته داسې کسان چې هغوی په هیڅ دین باندې باور نه لري او حتی په خدای باور نه لري <hesitation> خو هغوی بیا هم د بشریت په تاریخ کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې د نورو لپاره د ښو اخلاقو یوه بیلګه دي نو زه په دې باور یم چې ښه اخلاق د انسانانو په شخصي پریکړو پورې اړه لري.